يعني بالطبع ايه نعتجد انه الحياة تصير معجدة اكتر كل ما نتجدم بالعمر لان كل ما الواحد بيكبر كل ما مشاكله بتكبر معه فهيكي يعني مسؤولياته بتزيد <hesitation> كمان ضغوطاته بتزيد يمكن مع التجدم بالعمر بيصير الامراض آ <hesitation> الامراض بتظهر فبتصير مشاكله اكثر تعقيدا.